<hesitation> kwa ana ana tla ka kɚtɚng a kwa zɚnda tla kɚnda ma kwa, ka kɚtɚng ka tla, manda tsɚliya dzɚ ka tlakɚnda, kwa zɚndɚ nda tlakɚnda bada murudɚ kɚnd ma tlakɚnda tɚra akwa zɚn dɚbiya nda ama ma ma nihi ɓi shilo pama nda nani da ko shili ma’a da zɚndɚ ada ndo taba shili lɚhɚ dzɚnghɚ ma’a wa. Ma’a ada ka hakila ma’a wa, ndo gwa’a ngha ana pah wi kɚtɚng ka kwa, macha wi nɚ malakɚu, ma’a nɚu nghɚ cho nɚu ngɚ ti na’a tina’a tina’a ma’a go vi hanyi cho nɚu tɚngha ngam mya? Kwa zɚndɚ cha kuraka ka tang wi ngɚ hikatkata na nbɚra ya tlakɚr sɚr shi shi ndɚr ɓɚla sɚr shi shi akwa zɚndɚ cha sɚr shi shi nyi ya sɚr shishi tsɚ’u akwa zɚndɚ cha tlakɚnyi ndɚr ɓɚla nyi kwa zɚndɚ cha kuraka cha akwa zɚndɚ chashi’uni nyi ma’a ɚngɚ sɚr shisho shili ɗa dzɚngha ma cha na ko no ndɚr nɚkɚ ndɚr ɓɚla cho shili ɗa ɓɚsɚl ɓɚsɚl cho shi’uar dzaka akwa la’a mɚn wi bada njir bɚla sɚ njir ɓɚra mborara inga ɓɚla kɚtɚng kwa takɚu ka tla inga. Ai abiya ma ndo tɚra, mada wur abiyama, kɚl ko la’a sɚr shishi kɚnda nɚu nda tsuru ngam akwa zɚndɚ nda cha kwa zɚnda nda ama ma mihiɓya shili cha tɚra biyama nani da ndo nɚu nyi wa ngam ada ndo zɚndɚ nyi wa ɚngɚ ja, mana kwa zɚndɚ nyi nda muvuɗɚ kɚnda ɗabi cha’a cha’a. macha wi nɚ malakɚ wi ngɚ win a nga, ko la’a ku ma’a cho shili piya tanyi adzɚngha cho piya tanyi ɓisa a adzɚngha ɚnghɚu ko laa ja pama sɚr shishi nda ana tlakɚnyi o ɗa lɚhɚ lɚhɚ gagaɗa wingɚ tɚ zɚr ada ada wingɚ tɚ zɚr ana ada ko la’a o fɚtɚng dufu gagaɗa gagaɗa maka laa vanyi ndɚ maa macha manja da ɗɚl nda sɚr shishi nda ngɚ nja tlakɚ wulya, ada cho nau ɗɚwa, ngam mya aɗa tɚcha wi zamɚ nyi, a ɗa tɚcha wi ada nyi ɚngɚ ja pa’a pama nda lual’ual gagaɗa lɚhɚ lɚhɚ gagaɗa mashi kɚnda a ɗatɚ zhang muvuɗɚ kɚnda bu’utɚ tɚnda muruɗɚ gagaɗo gagaɗɚ. Kurara kanda mada kuvi chana ma cho nɚnda sɚr sɚma madna wew mada anau sɚr shi shi nyi cho ngɚ ndo shili ya ndo shili yau ganda, macha sɚr sɚmɚ da cho piya nda macha ki gwaanda tɚtakɚu macha na wew mada ama nda kɚr ndo na na mbia-mbia ndo nowa a atɚ takɚ nda ya ndo tsɚmɚtɚ dzdɚ shili ma sɚr shishi sah ada ko mihibi do nau ki gwa’ati wa kɚl tlakɚnyi ngam mya ma tlakɚ nya ndɚra cho ngatɚ kuraka cha ya ko kumi cha cho biya macha ada cho nau biya ma’a ka mbwanda cha gwakwa nda wa, cho tiwi ya tlakɚnyo ngati ya cho yi hɚbiya nyi aku ɓwa ɓwatɚ nda cha kwa nda ɚngɚ ja, ɚnghɚu sɚr shishi kwa zɚndɚ nda tlakɚnyi ya kuma sɚnda ku pam pam pama nda lɚhɚ lɚhɚ gagaɗa gagaɗa ngam bu’utɚ tɚnda muvu dɚu a ɗatɚ nda wi ndɚna ndɚ nyi aɗa tɚnda ada wi tsɚu ndɚu a sɚr shishi wa, ama wi ndɚu ana ndɚu ɚngɚ a ɗa pama sɚr shi shi ana ndɚ nga nakɚ na tlakɚnyi sɚr shishi kuma ana tlakɚny.